Eey ina woodi. Neɗɗo ina ɓeydoo mawnude tan caɗeele ina ɓeydoo heɓtaade ɗum, aduna ina ɓeydoo tiiɗde. Ngati sa mawni ko heewi maa fawoo e dow hoore ma, nandaani to ko a cukalel ni. Kadi so ɓeydiima kadi mawnude kadi, a yiyan cellal ustoo, baawɗe ngustoo, caɗeele ɓeydoo heewde.